E fikafika agnie zash raha ta hihina tsara itegna nefa kidy e vola da, e fomba hatao zany da ahegna zany gn'hamaroan'e raha vidy fa vidy sikidikidy ame karazan'e sakafo maromaro, ohatra zao hoe raha resaka legimo zany da mividy sikidikidy, ohatra karaoty kidikidy, mividy <hesitation> pomme de terre kidikidy, mividy laisoa kidikidy, mividy beteravy kidikidy, da igny gnatambatambatr'ao da lasa mahazo siron'e sakafo sara.